د مرغانو د سندرو غږ ما ته سهار، نوی پیل، او د طبیعت ژوندی کیدل رايادوي. دا غږونه لکه د طبیعت نغمه وي، چې ورځ ته له امید، خوښۍ، او نرمو احساساتو سره ښه راغلاست وايي. کله چې د مرغانو سندرې واورم، نو د یوه خاموش، شنه باغ انځور ذهن ته راځي، چیرته چې لمر ورو ورو خېژي، شبنم پر پاڼو پروت دی، او فضا د تازه هوا او خوږو غږونو ډکه وي.